الحشرات دي عالم كبير خالص خالص ممكن نقول منها الضبان والباعوض والنمل والقمل والقراد والنحل والجراد وابوالدقيق و الفراش والارضه ،ابوالحصين ،الجندب ،النمتي